ñaku ña íyaa katyi na ra, ñaa ta´ni yu kuu tikua ha, tikua xantu ha, tikua íyaa ka, tyi taku tikua iya hara sitiun nùù ta kii´n kasi yu ta a ta keeri nùù lalu xintiki, nùù lalu ntisi, a nùù ntaa´ku ntakumia kuu sa´a takuiri ku´ra tya yulu {a vixi a ntuxi ñuñu ra saa vaá tuku ra a sitiutuku taku tikua íya ka´ra nu kaa´yu ra sakitiyu luu ñaa nte ku ntuxi ñuñu ra sa´ra ñaa santaka ña sava ntaa ti soo tikia íya ka´ra sa´ra ñaka sii sa ntuva´a tura ñaa tuku tikuara ta nantii ntua ta´ra sa´ra tika sakuii istari sakui ra siasi ri sani vaantuari ta nantii ntua ra tika va´a kasiyo ra sa´ra koó ña koó sinintua yo ñaku ña kuitayo raña tikua xantu hara sa ti sisiamintiu ta ya´ri ra sintiu ri ra sakuintiu sakuintiu isatari ra sa´ra siasintiu ri tyi saa tanimintiu tika ni Kuri sitaniyu kasi nùù ntii ña tiku íya´a